Mi yiɗi mi hoota duubi temerre didi no wooni haa yeeso, ngam ma mi waadata yauduji be kusde, mi soodan ko mi sooda, mi yiɗi yahugo mak-to mi yiɗi yahugo makka mi yahan be pirowal na be kusde ba. Mi wadan waya haa karabati heba waada chaji, mi waala haa katifa. To ɗon gulɗum mi walan be mi wadan fan-fanka.